لعبتي المفضلة عندما كنت صغيرا كانت كرة القدم أول شيء كسبته كهدية او كلعبة كان كرة صغيرة كنت دائما أجري وراءها أو ألعب بها بمرح و كنت دائما أنام معها و أنهض معها لأنني أحبها و أشتاق إليها عندما أنام فكانت كل شيء بالنسبة لي و كنا نلعب أنا و أصدقائي بها و نقوم بمباريات بيننا و نقوم باللعب في كل الأوقات.